Wonn akhan tunen akhii stovuan thun yaani wonn sagale ithi dhabethenu maanenan makhaathi jirah gasthi jirah yaani wonn sagale dhabethenu nuth jirah ammothu wonthun sagale thun ibdhi qiles dhabdhii woathin wonni washethethu qiles kas dhabdhe dhub akhanan dhethe Mal ishin khabethe akhanan dhethe dhabdha dhiko dhansaa wonn aksisun